اي طبعا أقدر إني أقوم بالسباحة وركوب الدراجات، <hesitation> السباحة تعلمتها بعمر الخمس سنين، علشان إحنا نسكن جوانب البحر، وركوب الدراجات تعلمته <hesitation> بعمرالثمان سنين، <hesitation> تقريبا خذا مني <hesitation> السباحة شهر حتى تعلمت، وركوب الدراجات في أقل من أسبوع كنت متعلمتها.